Ireto avy ny fomba fiomanan'ny écureuils amin'ny ririnina: izy ireny dia manangona an'ireny voa marobe zay hitany mandritra izany dia alevony any anaty tany io ary koa afaka hohaniny amin'ny fotoana rehetra zay mampety azy raha vao tonga ny ririnina.